الكتابة باه تتعلم <hesitation> تكتب زين تعود كاتب، <hesitation> ولو كاتب عادي، لازم انك ت-المطالعه توسع من رصيدك اللغوي، لازم تو-توسع رصيدك نتاعك نتع المصطلحات اللغة، المعاني اللغة، والكلمات وهذا لازملك تطالع وتقرا الكثير الكثير باه يعود عندك هذاك الرصيد اللغوي اللي يساعدك انك توظف هذوك الكلمات في كتابة جيدة.